Amem men masalah penteng e koliah kak, men je ku penteng nian, karne toboh di koliah kak kan koliah tu dak cuman nentukke toboh nak begawe dimane tapi kuliah tu tojoan e kan toboh belajar, mem mempertajam pikiran, memperhalus perasaan, memperlebar memperlibo <noise> pandangan toboh dak cuman ontok pokus begawe bae, itu la ngape penteng nian toboh dalam be koliah kak, men toboh ibarat e ekonomi tu belom mampu banyak carek e toboh ontok koliah de pulek dayi beasiswa pemerintah de pulek dayi beasiswa dak mampu, bokan karne toboh nak pengawean ontok nak nga ngangkat derajat isi umah ontok begawe e yang padek, ontok begawe yang gaji e yang besok bukan, karne toboh kuliah kak kan yang pertamo nian toboh nak bela belajo belajo toboh tentang isi dunia kak ape, dem tu toboh nak najamke pikiran toboh, dak dak cuman sekadar toboh mentang- mentang toboh dak koliah kan toboh bepeker e <noise> <hesitation> itu ape name e dak kebakal dapat pengawean besok dak, cuman kuliah kak dak cuman ontok nontot nontot gawe toboh nak najamke pikiran tadi dak cumak dak misal luang miki wang ngomong tu dak toboh dak langsong tesinggung karne. Pekeran toboh la tajam kan dem tu pandangan toboh la luas, air ni perasaan toboh la alos dayi situ kan dayi toboh kuliah e kak tadi kan <hesitation> toboh pacak betemu dayi segale macam suku, agama, uwang dari daerah- daerah yang laen, jadi toboh tu la tau mak mane carek ngadap wang yang ibarat e wang yang keras kepalak mak mane ngadap e, wong yang nak menang dewek mak mane toboh ngadap e, wang yang ibarat e emosian toboh la tau mak mane ngadap e, cu itu la penteng nian toboh haros kuliah kak.